Nn la ga̱ muan shit ga̱wa, ba da̱ga̱ mang ƙelin ga̱ ɓuan hanga̱ɗe ga̱vuang tsa ga̱ nni, la gəvuang tsa ga̱, mang hanga̱ɗe suwan vuang tsa ga̱ nni la ga̱ gama ga̱vuang tsa ga̱ la a kwai bi sa̱ ga̱fe tong ga̱ sa̱, yool ga̱ muan da̱g̱a̱ tong ɗe sa̱sa̱ hok yi, la ga̱ sa̱sa̱ la ga̱ gama, yool ga̱ mang hanga̱ɗe ga̱ɗemen ɗe ga̱vuang tsa ga̱ yi nni, so ma̱ƙwaarkum ma̱nda men, muop dok shie men a pa̱na̱, la ga̱tong ga̱n sa̱sa̱ mang ɓuan hanga̱ɗe ga̱ɗemen ɗe ga̱vuang tsa ga̱ yi nni, la ga̱vuang tsa ga̱ ga̱ hanga̱ɗe ga̱fop gok yen nɗasa̱na̱ nsem tsa ma̱zem dega̱ dunga mang bi ga̱fe fop ɗe tong ga̱shin dega̱ ɗe tong ga̱ la̱ yi mpue ba, ma̱ƙwaarkum ma̱nda men dok ƙwal shie men ga̱ hali ga̱fe tong wa nzen ba, muop shie men a ga̱ biga̱ɗemen de ɗe ma̱ɓat yi, de ɗa ɓit ga̱ɗa nlin.